Lu sali è unu di li “alimenti” chiù antichi di lu munnu. Esistinu dui tipi di sali: di mari e di muntagna. Lu sali di mari veni ricavatu doppu la essicazzioni di l’acqua di mari dintra di li vaschi ca sunnu auti na cincuantina di centimentri e granni quantu un quattru - cincu tummina. Li vaschi sunnu fatti artificialmenti di li pirsuni e sunnu tra la terra e lu mari. Lu sali di muntagna inveci è ricavatu di la macinatura di la rocca di sali prisenti in certi muntagni.